Kalo poonan banyak, poonan macem macem, poon pisang, pooh delima, poon duku, poon duren. poon kelor, poon gohok. tapi pohon gohok udah langka tuh pohonye. au dimane adanye sekarang, poon nin ape pohon kelor buat ape <hesitation> daon mengkudu, daon senggugu tuh buat obat tuh buat <hesitation> daon senggugu yang dipakein kapur, pakein aje dikit kucek kucek kucek kite kucek kucek ke ni, kalo anak kit perutnye kembung. kite pakein daun segugu aje tuh, alhamdulillah bae, poon senggugu deh tuh, nah kalo pohon nih ape <hesitation> nangke lande tuh enak banget rasanye tuh asem asem manis tuh nangke lande, tapi kan ade nyanyiannye tuh lucu banget, <hesitation> nyanyainnye begini lagunye nangke lande di encot encot jande, jande ga laku ketiban nangke lande, yang mane jande yang mane ikan pede due duenya rasenye same gitu lagunye enak banget kan.